والله من الأفضل بالنسبة لي الإحترام. ليش الاحترام؟ لأن <hesitation> الحب كدا- كدا يجي مع الإحترام ف <hesitation> أول شي الاحترام، احترمني و <hesitation> لك إللي تبغاه. ولك كل حب مني و كل شي، وبس والله.